Ngu, jó, jyán, ñujún, ón, jyon, yatu, jin, ñajan, tie, tejngu, tejó, tejyán, teñujún, tjíón, tjíójngu, tjíón jó, tjíón jya, tjíón ñujún, kan, kajngu, kajó, kajyán, kañujún, ka'ón, kajyon, kayatu, kajin, kañajan, katíé, katéjngu, katéjó, katéjyán, katéñujún, katjíón, katjion, jngu, katjíón jó, katjíón jyán, katjíón ñujún, jókan jokan ku̱ ngu, jókan ku̱ jó jókan ku̱ jyan, jókan ku̱ ñujún, jókan ku̱ ón, jókan ku̱ jyon, jókan ku̱ yatu, jókan ku̱ jin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 Ngu sientu̱ ku̱ tie ngu sientu̱ ku̱ tejngu, ngu sientu̱ ku̱ tejó, ngu sientu̱ ku̱ tejyán, ngu sientu̱ ku̱ teñujún, ngu sientu̱ ku̱ tjíón, ngu sientu̱ ku̱ tjíónjgu, ngu sientu̱ ku̱ tjíón jó, ngu sientu̱ ku̱ tjíón jyán, ngu sientu̱ ku̱ tjión ñujún, ngu sinetu̱ ku̱ kan, ngu sientu̱ ku̱ kajngu, ngu sientu̱ ku̱ kajó, ngu sientu̱ ku̱kajyan, ngu sientu̱ ku̱ kañujún, ngu sientu̱ ku̱ ka'ón, ngu sientu̱ ku̱ kajyon, ngu sientu̱ ku̱ kayatu, ngu sientu̱ ku̱ kajin, ngu sientu̱ ku̱ kañajuan, ngu sientu̱ ku̱ katíé, ngu sientu̱ ku̱ tatéjngu, ngu sinetu̱ ku̱ katejó, ngu sientu̱ ku̱ katéjyán, ngu sientu̱ ku̱ kateñujún, ngu sientu̱ ku̱ katjíón, ngu sinetu̱ ku̱ katjíón jngu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 Ngu sientu̱ ku̱ jyánkan ku̱ jó, ngu sientu̱ ku̱ jyankan ku̱ jyán, ngu sientu̱ ku̱ jyánkan ku̱ ñujún, ngu sientu̱ ku̱ jyánkan ku̱ ón, ngu sientu̱ ku̱ jyán kan ku̱ jyon, ngu sientu̱ ku̱ jyan kan ku̱ yatu, ngu sientu̱ ku̱ jyán kan ku̱ jin, ngu sinetu̱ ku̱ jyánkan ku̱ ñajan, ngu sientu ku̱ jyán kan ku̱ tie ngu sientu̱ ku̱ jyan kan ku̱ tejngu, ngu sientu ku̱ jyánkan ku̱ tejó, ngu sientu̱ ku̱ jyán kan ku̱ tejyán, ngu sientu̱ ku̱ jyán kan ku̱ teñujún, ngu sinetu̱ ku̱ jyán kan tjíón, ngu sinetu̱ ku̱ jyán kan ku̱ tjíónjngu, ngu sientu̱ ku̱ jyan kan ku̱ tjíó jó, ngu sientu̱ ku̱ jyán kan ku̱ tjíón jyán, ngu sientu̱ ku̱ jyán kan ku̱ tjíón ñujún. ngu sinetu̱ ku̱ ñujún kan, ngu sinetu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ ngu, ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ jó, ngu sinetu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ jyán, ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ ñujún, ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ ón Ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ jyon, ngu sinetu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ yatu, ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ jin, ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ ñajan ngu sinetu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ tie, ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ tejngu, ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ tejó, ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ tejyán, ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ teñujún, ngu sinetu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ tjíón, ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ tjíónjngu, ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ tjión jó, ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ tjíón jyán, ngu sientu̱ ku̱ ñujún kan ku̱ tjíón ñujún, jó sientu̱.